Aku donde ngo'o kut hang hi bapa donde caro ngo'o kut <hesitation> hang olo samo lime di samo lime, eme kut samo lime kaku aku donde eme ngo kut samo lime one mai <hesitation> wae keran wae keran sot langsung lako poli hitu ga eme poli cuci lime pake laku apa pake laku sabun cuci lime eme donde aku eme ngo'o <hesitation> cuci lime harus pake apa pake sabun sabun cuci lime poli hitu ga toe hanang <hesitation> toe hanang jera di bapa ngo'o donde kut <hesitation> donde cuci lime kut hang opa kole <hesitation> donde caro ngo'o eme ngoeng a nanang hang apa kaut oong cuci lime hitu kin bo cuci lime pake wae bersi agu wae a ata langsung one mai keran keta asi pake <hesitation> one mai wae apa. Asi pake wae <hesitation> sot poli tong langsung keta ya wae one mai keran, toe hang li opa li oma koe sering ai donde jera cuci lime eme kut <hesitation> hang apa kut hang hang ko hang a bua ko hang a apa kaut eme kut hang hang eme ngo'o poli <hesitation> poli cuci lime hitu bo lap keta le apa lap keta le kain ko le tisu lapn kut ngance a moran wae cuci lime hitu.